जल कंपनी को मैं शिकायत करता हूँ कि मेरे यहां दो दिन से पानी नहीं आया है। और इसका निराकरण अगर जल्द से जल्द नहीं किया गया, तो मैं आपकी शिकायत ऊपर के अधिकारियों से करूंगा। तो, कृपया जल्द से जल्द मेरे नल को ठीक करें और तत्काल प्रभाव से मेरे लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें।